Kalo olah-olahan kelapa tu banyak <hesitation> modelnya. Bisa bikin urap, urap sayuran itu kite sering banget kite bikin urap tuh. Kankung, toge, kacang panjang. kol kita rebus dulu deh tuh, rebus sayurannya, urak kelapanya kita parut, kita ulekin tuh bumbunya, <hesitation> lalu kite tumisin jadi urap gitu. Saya juga tuh, mertua kita suka bikin gandasturi tuh. Enak banget ya. Pakai kelapa juga tuh gandas turi dalamnye tuh, pakai kacang ijo. Makan goreng enak banget tuh mertua kita kalau bikin gandasturi. Nanti lagi lain, ini lagi tuh jemlengan terigu. Enaknye minta ampun. sore sore makan jemlengan terigu pake kelapa. Dulu udak tuh kelapa, <hesitation> meh, terigu. Dan dimakan jemleng dia tuh, terigu. Dia pake minyak sedikit, jemleng jadi dengan jemlengan terigu. Nah. kalau kita mau bikin lagi tuh kue dadar tuh. Suka bikin kue dadar tuh, pakai kelapa juga tuh kue dadar tuh. Enak banget tuh. Model-model, ade yang warna ijo, ada yang cokelat, ada yang merah juga kue dadarnya. Itu gantung ke selera kita, makanan yang mane, kite mau bikin yang mane.